Oo kaa jooni, ko yaretee en haani moƴƴineede sanne kañun e kosan en maa hono ɓiɓɓe leɗɗe en hawri hawrindineede. Sabi ɗee kulle ɗe keewɗe nafa e moƴƴuɗe e terɗe. <hesitation> Aɗe waawi wiide <hesitation> neɗɗanke ana haandi hen.